كنفضل نعيش فواحد المدينة كبيرة هكا غادي يخول ليا الفرصة باش نقرا القراية اللي بغيت غادي يكونو مداريس كتيرة و غادي يكونو انشطة متنوعة غيمكن ليا نديرهم غادي يمكن ليا نمشي للمسرح نمشي للسينما نمشي للمنتزاهات غادي يكونو عندي بزاف تالحوايج اللي نقدر نديرهم فحياتي فعكس الا كنت فشي قرية صغيرة فغادي يكون النشاطات اللي غندير محدودة بزاف